Yetosi anre-anre <hesitation> naganggu pernapasattaq yenatu contona <hesitation> gorengangnge yetu gorengangnge kan mega minynyaqna yetu minynyaq e ku mega laddeq yanre kan ber- <hesitation> bahaya untuq paru-paru de atau lalenna watakkale de na salainna mi- <hesitation> gorengang engka to yaseng <hesitation> makanan-makanan <hesitation> kalenga- kalengnge na yetu makanan-makanan kalengnge <hesitation> bahaya to untuq <hesitation> pernapasattaq na erona rekeng gorengang sibawa <hesitation> aga senna <hesitation> makanan kalengnge na weddingngi napanca- na- napacumpa i elergi yakku lalenna se- salurang pernapasangnge na narek- na yenaro rekeng napammula- napammulai namaka- namakalaleng isedding na masala- sala pernapasattaq yero dua de onnaq